അമുലേത് അനേദി തക്വ സമയമ്ലോ ഥുരഗ തയ്യരയി രുഛികരമയ്ന പോസ്യകമയ്ന ബോജനമ് ഇഥി। ബ്രേഅക്ഫസ്ത് ലുന്ഛ് ലേ സ്നച്ക് ക കുദ തിനോഛു അമുലേത് തയ്യര് ജേസേ വിദനമ് ഓക്ക ബോഉല് ലോ ഗുദ്ലു പഗലഗോത്തി ബഗ ഗിലക കോത്തലി ദിനി ലോ ഉപ്പു മിരിയര പോദി, പഛിമിര്ഛി, ഉല്ലിപയ, കോഥിമിര। വേസി കലപലി പന്നു മേദിഉമ് മന്ത പയി വേലി ഛയലി അന്ധുലോ നൂനേയ് ലേധ വേന്നേ വേസുകോവലി ഗില ഗോത്തിനോ ഗുദ്ലു മിസ്രമനി പാന്ലോ പോസി അന്നി। വൈപുല സമന്ഗ പോയയലി തക്വ മന്ത മിദ। രന്ദോ നൂനേയ് ലേധ മുദു നിമിശലു ഗുന്ഛി। തരുവത സ്പോതു <noise> തോ മേത്തഗ തിപ്പലി ഇന്കോ। നിമിശലു വേന്ഛി ബന്ഗരു ലന്ഗു ഓഛ്ഛിന। തരുവത പ്ലതേ ലോകു തീസുകോവലി തജഗ വേദി। വേദി അമുലേത് സാസു ലേധ ബ്രേഅദ് തോ തിനോഛു।